ناخذ خليط الكيك نحطه في صحن نحط عليه حليب عقب الحليب نحط زيت وممكن بعد زبدة ونخلط الخليط عدل عقب نحطه في صينية الكيك نحطه في الفرن ننطرايه او نحطه عشر دقايق فوق عقب ننزله في الفرن تحت لين تستوي الكيكة ولازم نتأكد ان هي هشة وطرية وزينة مب سائل